ابدأ بتقليل السكر تدريجيًا بدل ما توقفوا فجأة يمكنك استبدال الحلويات اللي فيها سكر كتير بالفواكه الطبيعية زي التفاح أو التوت لإنهم حلوين وبيحتووا على عناصر ذائية، تاني حاجة لو كنت تحب العصائر تقدر تعملها في البيت وتقلل فيها السكر أو تستبدلها بالعصائر الطبيعية بدون إضافة سكر، و <hesitation> يمكنك اكتشاف وصفات صحية لوجبات خفيفة مثل المكسرات المحمصة.